'An birthday 'on <hesitation> se any celebration no' do eh bo, nothing. :mor eh ti 'nyni 'o :yee' 'on pa-' 'yli-eh :eh 'ye-a :porluh-a dih pehn-dih, 'on 'duo: 'wla :plu, 'on chehn sehtih' :plu :yee' 'on pa-eh 'weh, 'on 'da 'an-a' 'nynuu: :nyne, :yee' :a 'dba :soon' :a di-deh. Jorwor: 'on se 'jeh 'da nyor+ on <hesitation> no grup on 'yle 'on se-eh no. because 'on se-' ready 'do <hesitation> eh bo. Eh 'o!